मछलि आपस में मुख्यतः शरीर की भाषा और संवेदी संकेतों क माध्यम से बात कर दी। वा अपना रंगों और पैटर्नों के बदली एक-दूसरे के संदेश देदी छ। कुछ मछलियाँ विशेष आवाज भी निकालदी छन, जन कर् की आवाज या फुसफुसाहट, जो सामाजिक संकेत वे सकदा ।